أحب اكون موسيجار مشهور, لأن الموسيقى لها قدرة عجيبة على لمس قلوب الناس, وتخليهم يحسون بمشاعر مختلفة, ممكن أكتب ولحن أغاني تعبر عن تجربتي, تجارب الآخرين, وهذا شي عميق, بعد, أحب أسمع كيف الناس تتفاعل مع الموسيقى, وتأثر فيهم, أما الرياضي, صحيح له شهرة, بس أحياناً يحس الضغط أكبر, الموسيقى تعطي حرية وإبداع أكثر.